फिलिपींस की पक शैली अपनी अनोखी स्वाद और सांस्कृतिक विविधता के लिए। दुनिया भर में खूब मशहूर और प्रसिद्ध है। इस पर मलय, चीनी, स्पैनिश, अमरीकन, और स्थलीय फिलीपिनो परम्पराओं। का गहरा प्रभाव पड़ता है जो इसे एक सम्बंधित और विविध पहचान पूरे दुनिया में देता है। आइए इसके मुख्य पहलुओं के बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहला है संस्कृति का मिश्रण फिलिपीन्स की पक शैली। विभिन्न संस्कृतियों के संगम को एक प्रतीक माना जाता है। तीन सौ साल तक स्पैनिश शासन के कारण इस देश के खान पान पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद अमरीकन प्रभाव और चीनी प्रवासी ने इस व्यंजन को समृद्ध बनाया। आज यह पूरे दुनिया में बहुत मशहूर है। दुनिया के दूर दूर देशों से लोग इनके व्यंजनों को खूब बड़े चाव के साथ खाते हैं।